Keskustelemme täällä Ilmajoen Ritolankylässä Juho Peltokankaan kanssa. Hän on syntynyt Ilmajoella kahdeskymmenestoinen helmikuuta, tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäneljä. No niij ja, mitähän te nyv voisitta kertuan näistä, vanhan ajan, kakaroosta ja mukuloista verrattuna näihin nykyisihin?
no sitä minä - tiedän jotta silloin oli työ vain niin tuota se oli pääasia ja niin kuin silloin niin ei ollut kansakoulujakaan täällä kun niin Västilässä oli ja tämä oli sitten tämä Röyskölän koulu - jota nyt sanotaan Herralan kouluksi eli se on sellainen - käsityökoulu nyt ja ja ja se on tehty niin kahdeksantoistasataa yhdeksänkymmentä kaksi tulva oli kyllä tuota niin niin suuri jotta tästä ei ollut kuin ei puolta kilometriä kun vesi oli aivan aaltoili tuossa ja -- jokitöyrämillä niin lehmät navetasta siirrettiin tunkion päälle ja ennen kuin aukesi jotta se rupesi huoltamaan ja sitten todesta niin isäni kuoli sitten kahdeksantoistasataa yhdeksänkymmentäkolme ja sitten on ollut niin se maanviljelys ja se touhu niin jotta neljä talvea minä kuljin sitten kansakoulussa ja täältä oli neljä ja puoli kilometriä matkaa ja syksyllä oli kuraa puolisääreen ja talvella lunta niin se oli välistä vyötäröitä myöten mutta me vain kuljimme niin eikä oltu koulusta pois yhtäkään päivää ja siinä - ennen ennen kuin minä kouluun menin se oli yhdeksänkymmentäneljä kun minä menin kansakouluun ja edellistalvena jo oli piti olla sitten hevosen ajossa ja tuolta kuudentoista kilometrin päästä ajettiin halkoja ja kantoja ja sitten savenajossa savenajossa oli sehän oli nyt tavallista jotta savea ajettiin joka talvi eikä silloin apulannoista tiedetty mitään silloin laitettiin niin sontaa jotta niihin ajettiin suota niin karjan karjasonnan sekaan ja niistä sitten se oli sitten hyvää pelloille ja maat pidettiin kesannossa ja aina joku osa jotta siihen kylvettiin ruista ja ja ja sitten seuraavana vuonna siihen sänkeen kauraa ja pikkuvältillä puuperäisellä sitä kynnettiin ne pellot sitten syksyisin ja sitten keväällä kylvettiin kauralle ja osa jätettiin kesantoon ja talvet todesta sitä ajettiin sitten vain sitä pelloille sitä sontaa ja ja ja suota jotta eli nevaa niin kuin siihen aikaan sanottiin ja ne oli sitten ne sontatunkiot niin ne oli sitten kesällä levitettiin kesantomaille perunaahan sitä nyt ei kylvetty siinä korkeintaan niin kaksikymmentä kolmekymmentä aaria kun se oli melkein ainainen halla jotta saa sanoa - jotta kyllä toiset puolet vuotta eli jotta vuosista oli jotta perunasato tuli hyvin heikko mutta sitten kun tämä rautatie tehtiin tästä tämä Suupohjan tie ja sitten niin tuota tuon Nikkolannevan ylitse tuli se rautatie ja - kuivattiin se ja sitten työlaitoksen eli niin kuin sitä ensin sanottiin niin sellaiseksi - vankilalaitokseksi kun se - se kuivattiin se neva niin niin niin halla katosi täältä eikä ole eikä ole sitten ollut juuri arempaa kuin tuossa Rinnallakaan jotta kyllä kyllä se on ehdottomasti nuo tuollaiset suot niin ne on hallan pesiä kun siellä on ainainen routa ja ja ja sittenhän sitä on nähty vähän kaikenmoisia vuosia jotta onhan ollut hyviäkin mutta on ollut heikkojakin

ei siihen aikaan ollut mitään oja-auroja eikä mitään traktoreita muistan ensimmäinen auto kun on täällä nähty niin se oli kolmetoista yhdeksäntoistasataakolmetoista kun täällä oli ne - maanviljelysnäyttelyt niin niin niin silloin sitten tuli tänne pari kolme autoa jotta niin lyhytaikainen se on - autokanta ollut täällä no nythän niitä on nythän niitä on tuhansittain täälläkin mutta en tiedä kerittiin sitä silloinkin vaikka jalkapatikassa mentiin välistä siinä kymmenen kaksitoista kilometriä työmaalle ja ehtoolla lähdettiin sieltä kotiin polkupyöräkin oli vielä harvinainen se meidän opettaja entinen niin tuota Äänekosken kirkkoherra Niemi niin sillä on minä olen nähnyt ensimmäisen tehtaantekoisen polkupyörän se oli meillä opettajana ja siinä oli kyllä sitten niin hyvä opettaja jotta niitä on harvoin en en usko jotta kukaan kansakoulunopettaja olisi ollut etevämpi kuin se opettamaan oppilaitaan no kun kaikki pääsi niin kaikki sai päästötodistuksen niin sitten neljännellä luokalla kun se - opetti minulle on kyllä se lasku tarttunut päähäni hyvin helposti jotta siihen minä olen ollut vissiin kaikkein etevin kansakoulussa siihen laskentoon oli murtoluvutkin niin kun minä vain havaitsin kuinka niitä lasketaan niin kyllä minä laskin kaikki tyynni ei siinä ollut mitään toiset sitten aamuisin aina kun minä menin kouluun niin ne minun ympärilleni kuinka sinun laskusi on näytä nyt jos minun on niin kuin sinun niin kyllä sitten on oikein

mutta silloin oli opettajat vielä heikkoja jotta senkin kun se oli pappi ja todesta kaikki yliopistot ja kaikki kulkenut niin sillä oli niin paljon tietoja jotta jakaa oppilailleen jotta kyllä kyllä ne oli niin tuota kaikki kaikki niin joksikin ne oli hyviä oppilaita tämä Hietikon Jaakko joka on se oli kaikkein köyhimmästä - kodista tästä Myllykylästä kotoisin ja ja ja se lahjoitti satatuhatta niin Herralan koulun köyhimmälle oppilaalle nyt niin jaettavaksi mutta en tiedä onko muut sen opettajan oppilaista niin muistaneet yhtään näitä täällä

ei silloin ei silloin paljon kujeiltu ne oli oppilaat niin aikuisten miesten kokoisia ja ja ja ne ne teki sitten kaikenmoista pahaa kun se oli se Tähtinen jo vanha jotta ei se saanut oikein kuria pidetyksi mutta kun se Niemi tuli niin kyllä kuri tuli varmasti kun se oli tuo joki oli silloin aivan ajotienä jotta heinät ajettiin kaikki jokea myöten ja sinne jäälle sitten pakattiin mennä ja oli poikasia sitten jotka oli hevosen reessä kanssa niin niitä vain sitten pakkasivat vetelemään sieltä krinnistä niin tuota jäälle ja ja ja no siitä tultiin valittamaan ja kyllä sekin loppui jotta minun mielestäni niin kyllä vielä pitäisi olla vain keppikuri kansakoulussa ei ei muu auta ne on niin päässilmäisiä nykyään jotta ja sitten on kun ne menee niiden puolesta kovaa - vanhemmat niin opettajille puhumaan

joo kuudentoista vanhana minä olen kotiini jäänyt ainoaksi mieheksi kun vanhin veli meni Seinäjoelle eli ei vanhin kun toinen vanhimmista tämä Matti Ojala joka nyt kuoli niin se oli vanhin mutta en minä tiedä kun sitä koetti tehdä töitä niin kyllä siinä mentiin koko koko mukavasti

kyllä siihen aikaan oltiin tarkkoja ei ei ei tahtonut niin paljon saada rahaa jotta olisi saanut kouluun kynän ja jonkin vihon ja sellaista siitä piti jo alkaa puhumaan viikkoja ennen ja nämä vanhimmat veljet kun ne oli sitten yhden vuoden niin niillähän oli sitten Maammekirja ja Luonnonkirja ja niitähän me sitten luimme

no tuota tämä maanviljelys on teidän aikana varmaan paljon tässä parantunut ja kehittynyt
on on paljon silloin huonosti vain niin tahtoi tulla jokimaistakin heiniä mato söi välistä aivan puhtaaksi niin tuota suuret alat peltoja ja apulantoja ei kyllä ostettu mitään no nyt viime aikoina niin tuomaskuonahan se oli ja luujauhot ne oli apulantoja ei muista puhuttu mitään mutta nekin oli niin jotta ne oli hyvin vähän mitä niitäkin viljeltiin joo ja apila tässä kylässä oli vissiin ensimmäisiä tuo naapurin isäntä Ketola tuossa niin se otti ja leikkasi pyörtänöistä niin kun siinä oli sellaista apilaa joka oli itse kasvanut ja riihitti ne ja kylvi ja voi voi mahdotonta kun sillä oli kovat apilat kun ei ne ollut kasvanut apilaa niin ne kasvoi sitten niin hyvin sitä jotta se on ollut tässä kylässä ainakin ainakin seitsemänkymmenen vuoden on toki on ollut seitsemänkymmenen vuoden vanha kasvi apila se on ollut täällä sellainen heinäkasvi sehän se oli sehän se oli siihen aikaan niin karjalle parasta heinää ja sitä ei todesta mitkään madot eikä mitkään syönyt ja nyt sitten kun on ruvettu kalkitsemaan näitä nevoja täällä niin niin niin kyllä - kyllä on kasvanut apilaa näillä nevoillakin ja kasvaa

ja todesta se oli se oli ohra sitten niin jotta se ei täällä menestynyt ei juuri koska se oli vissiin voiman puutetta eli mikä oli mutta kun oikein vanhaan perunamaahan sitä kylvettiin niin siinä se kasvoi mutta kaura se oli kun se oli sitä vanhaa maatiaiskauraa niin se oli se kasvoi huonommassakin maassa

joo nythän on nythän on niin sähköpaimenet mutta silloin aidaksista tehtiin aidat ja - kuusenvitsoista vitsookset ja ne oli niin sanottuja panentoaitoja sitten ja niitä teki sitten mies sata paria päivässä ja se oli se oli se oli siinä ei kahta metriä se ollut mutta eikä vanhaa syltäkään jotta kun noin niin rautakanki otettiin seiväsparista ja kanki niin sitten aina niin tiheään niitä laitettiin niitä seiväspareja sinne seivästen väliin se köytettiin sitten se aidas

ja kengät oli sitten talvella niin paljon karvakengät ja ne oli kyllä lämpöiset ja ne tehtiin jo lehmien kun lehmiä tapettiin kun niin kuin sanotaan niin ne tehtiin niistä potkista sitten ne ne ne jonkin lestin päälle vedettiin ja niistä sitten tehtiin ne karvakengät se käännettiin sitten toisinpäin ja ja ja siihen sitten tehtiin nahka nahkaruojut ja ja ja tervankusessa sitten ne liotettiin jotta ne oli tervankusessa johonkin ainakin kaksi kolme viikkoa no kyllä se oli liukas ja mukava kenkä ja pehmoinen

joo ei suinkaan ne ole ollut ne palkat silloin niiden nälkävuosien jälkeen häävit kun se minunkin serkkuni toimitti jotta hän vähän parseelia sai ja kaksitoista markkaa sitten syksyllä rahaa jotta se on ollut se on ollut siihen aikaan niin piian palkka mutta siihen aikaan kun minäkin olen ollut niin se on ollut siinä vissiin viisikymmentä viisikymmentä markkaa ja renkien on ollut sitten siinä seitsemänkymmentäviisi ja parhaat on vissiin saanut satasen mutta silloin on menty työhön aamulla viimeistään seitsemän aikana ja yhdeksän aikana sieltä on ehtoolla tultu ja syöty on neljä kertaa päivässä aamulla ennen kuin on lähdetty ja sitten kahdentoista aikana ja neljän aikana ja sitten kun yhdeksän aikana on tultu työstä niin sitten on viimeiseksi eikä silloin ole kahvista puhuttu mitään nuo vissiin on muistan kun äitinikin niin se sitä kahvia se oli tärkeä juomaan mutta ei me kakarat saanut koskaan koskaan sitä no riihellä kun oltiin niin sinne se tapasi sitten tuoda aamuisin niin kahvia ja sinne mentiin siinä neljän viiden aikana aamulla riihelle ja sitten kolmen aikana kun päästiin sieltä silliseksi niin sitten mentiin marjaan ja kyllä siellä oli mukava metsässä sitten kulkea

ei silloin puhuttu kahdeksantuntisista ei sanaakaan se oli niin pitkä kuin kuin päivä saa sanoa näin syksyisin kyllähän nyt otetaan maasta saa sanoa puolta enemmän kuin siihen aikaan se oli monta kertaa vain hyvin heikkoiset ne laihot

ja se oli karjantuotantokin siihen aikaan niin kun oli seitsemän kahdeksan lehmää niin saa sanoa - jotta kolmekymmentä kiloa sitä tuli maitoa sitten vuorokaudessa ja kesällä siitä sai viisi penniä sitten kilolta niin meijerissä ja syksyllä kun maito väheni niin se oli sitten kymmenen penniä

no minkäsmoisilla ajopeleillä sitä silloin siihen aikaan liikuttiin
tuollaisilla kovilla kärryillä ei ollut ei ollut kumipyöräisiä ne on vasta sellaisessa jotta ovatko he ollut kaksikymmentä - ei mitään kahtakymmentäviittä vuotta käytännössä nuo tavalliset kovakärryt rautapäälliset ja todesta sitten ne oli ne ne ne turkulaiset ja talvella ryssän reet ja pulkat ja kun ajeltiin talvella ja se oli sitten sellainen tavallinen kun ei enää - kakulareillä ajettu niin se oli tavallinen pystynenäinen sitten ja sivuaisat ja siihen sitten tehtiin jokin kantolava päälle ja siihen sitten - heinäkuorma tehtiin ja se nyt oli siinä neljänsadan - kilon kuorma kun oikein niin kuin isoja heinäkuormia ajettiin no nythän niitä ajetaan hevosellakin siinä tuhannen kilon kuormia ainakin kumipyörillä tuodaan kesäisin ja melkein talvellakin ajetaan sitten kärryillä eihän siellä kun noilla teillä niin niistä lumi lykätään pois niin ei siinä luista sitten reki ja aurataan nämä kaikki sivutietkin jotta kyllä näissä nykyään sitten kumipyörillä kumipyörillä kärryillä ajetaan mutta tuolla niitä nyt makaa noita - rautapyöräisiä rauta-akselisia niin jokaisen kartanolla niitä on ja tuolla vainiolla missä hyvänsä no nythän ei enää sitä niin sanottua työrekeä pystynenäistä niin eihän sitä enää panna ollenkaan hevosen perään parireet ne on mennään mihin mennään ja siihen aikaan kun minäkin todesta olen ollut siinä seitsemän kahdeksan vuoden vanha niin meilläkin ensi kerran vissiin parirekien päälle tehtiin reha ja muistan kun sitten jo minä olin haloilla veli Benjamin kanssa niin minun kuormani kaatui ja minä sinne halkojen alle ojaan sieltä se minun veti sitten pälsyn kauluksesta pellolle seisomaan ja kielsivät kovaa sitten jotta ei tulla vain nyt kyllä he pian kuorman nakkelee mutta se oli vanhan sylen kuorma niin siitä haettiin kahdella hevosella ja nyt se tuodaan yhdellä se on nyt kolme metriä aina ja se on joksikin vanha syli niin se on ollut kolme metriä jotta on ne on ne kaikki nuo kaikki ne on puolella lisääntynyt niin hevosetkin ja hevosethan oli sellaisia sanottiin yhdeksän korttelia mitä se lie nyt sitten metreissä mutta tuskin oli sataaneljääkymmentä sellaisia pieniä pieniä hevosia niin kuin todesta siinä - kolmekymmentävuotisessa sodassa sanotaan jotta suomalaiset ratsasti pienillä turhannäköisillä hevosilla mutta ne oli kestäviä ja kyllä ne kestäviä hevosia olivatkin se jotta pieni on pieni ei se jaksa suuren kuorman edessä

no minkäsmoisia ne nämä vanhat kakulareet oli sitten oikein
ne oli sellaisia nolonenäisiä matalanenäisiä ja siinä oli - jukovitsa sitten juossa ja siinä nokassa ja siinä oli sitten niin tuota vitsasta tehty lenkki siihen ja sitten oli - puinen väärä keppi jotta se oli se oli se oli tällainen ja niin kuin tästä sitten ylöspäin niin oli se - josta kiinni otettiin ja se oli niin sanottu kakuliskeppi

ja sitten kakulissa kakuloissa oli rautainen lenkki ja se lenkki sitten niin tuota sen - sieltä vitsasta nostettiin ja sitten se keppi pistettiin sinne niin se oli sitten sen vitsan alapuolella se - kakulan se lenkki ja se - keppi sitten oli siinä niin kuin nyt ajateltaisiin jotta jotta on noin ja sitten täällä niin täällä niin tuota se - kripa noin ja ja - tästä sitten oli se rautainen lenkki siellä kakulan eli siinä jukovitsan alla siinä rautaisessa kakulan kepissä joo ja sitten kun ne oli ne aurat ja sepät kun teki sitten niitä auran aurankärkiä niin tuota siihen koottiin sitten vanhat hevoskengät ja ja kaikki mitä löydettiin vain rautaa ja se ahjoon ja sitten seppä sitä aina hietaa sinne ja ja aikansa sitä sekasi siellä niin siitä sitten ilmestyi sellainen möhkäle ja siitä se sitten se seppä takoi sen auran leivän ja sillä kynnettiin sitten pellot siihen aikaan viinoonsa ja kyllä se hyvä oli ei sitä sovi sanoa niin tuota ei juolaheinää eikä mitään sellaisia pelloissa ollut mutta se vain jotta se oli se oli hidasta sitä puolen -- eli tynnyrin - jos sitä tynnyrin ala kynnettiin päivässä niin se oli kova tinki niin kuin nyt sanotaan puoli hehtaaria ja sitten sitä siipeä käänneltiin puolelta ja toiselle ja aina vain sitten kun viinoonsa kynnettiin niin aina vain samaa samaa mallia sitten hevonen käveli sitä - vaonparrasta ja se puinen siipi lykkäsi sitten aina sinne vakoon menemään sen mullan no sehän oli se oli pehmeää sitten niin koko vahvalti tämäkin tämä Siltalopen veli Salamonin se Matti Siltaloppi niin niin kauan kuin se eli niin kaikki kydötkin kynnettiin sillä lailla ja kyllä sen maat kasvoi kun kydöt poltettiin silloin se oli - aina se kydönpolttoaika ja kyllä ne kasvoikin ei sitä sovi sanoa kun mukavasti sai palamaan kydön ja se todesta kynnettiin se tulimulta sinne sekaan niin kovasti siinä oli komeat rukiinlaihot se oli etevä maanviljelijä - sama Matti Siltaloppi aivan Ilmajoen parhaita sen ajan maanviljelijöitä mutta se ei todesta se ei - todesta niin kyllä kai siellä nyt jo oli mullistajat ja ja ja jousiäkeet eli siihen aikaan kun sanottiin vieteriäes niin kyllähän niitä nyt oli mutta kyllä melkein se ne kynnätti kydötkin kaikki sillä auralla siihen ei kyllä jäänyt rikkomatonta maata yhtään kun se pelto viinoonsa kynnettiin

joo pikkuäes se oli todesta ensin ja sitten kun laitettiin se niin sanottu kahdeksantelinen viinoäes se oli sitten hyvä ja se on hyvä vieläkin kun sillä sen - jälkiä kun peitetään ja äestetään sillä niin se tulee pinta niin hienoksi ja ja sellaiseksi ja kyllä siinä kasvaa kun vain on voimaa mutta nythän on tuo apulantojen käyttö - jotta meilläkin siinä lähes satatuhatta uhrataan apulantoihin niin vuosittain kun sitä on siinä kuusitoista hehtaaria viljeltyä maata eli kaksikymmentä ei kun kolmekymmentä kolmekymmentä kolme neljä tynnyrinalaa kun sanottiin mutta en minä tiedä mikä se on se tynnyrinala ja kapanala kun ei nekään pidä paikkaansa yhtään kapanala oli seitsemän syltä kanttiinsa ja tynnyrinmaa oli neljäkymmentä syltä kanttiinsa

joo jokin tuitulilamppu se oli joka oli ennen meilläkin kotonani valona ja oli sellainen pläkkinen ja siellä pienessä torvessa sitten - pumpulinen sydän ja sitten se oli oikein suuri juhlahetki kun isä toi sen kattolampun kun tuo uusi rati tuohon tehtiin tuonne joka tuolla on minun kotoni tuolla metsänrannassa

joo tästä kun löytyi tästä vainiolta tuolta niin tuota - sen sen Kustaa neljännen aikuinen raha riksi eikä pitkä olekaan onkohan kymmenen kymmenen kaksitoista vuotta kun se löytyi sieltä kun siinä on ollut ennen - tervanpoltto tuossa se on ollut oikein oikein suuri - tervahaudanpoltto tuossa sellainen tervahaudat ja siinä on ollut vähän viljelystä sitten ja en tiedä keneltä se sellainen se on vanhan ajan jotta ainakin noin suuri raha niin kuparinen raha riksi sen nimi on jotta on sitä tälläkin paikkaa vissiin jo ihmisasumuksia silloin ollut Ruotsin vallan aikanakin

no tuota nämä työt sitten joita siihen aikaan tehtiin niin sitä joutui ihminen tekemään sitten paljon enempi kun ei ollut koneita niin kuin nykyään apuna kovasti paljon
no en minä tiedä se meni sujui niin hyvin jotta kyllähän silloin oli nuoruuden into ihmisellä mutta kyllä ne tuli kaikki aina korjuihin ja kun sitä mentiin leikkuullekin niin sehän oli puolittain kilpa sitten ja sitä niin tuota kerrankin kun meitä oli viisi menemään työhön niin se oli runsaasti hehtaari eli kahden tynnyrin ala se maa ja mentiin täältä neljäntoista kilometrin päästä niin sinne ja ehtoolla tultiin kotiin ja se oli kaikki leikattuna - jotta sitä tulee jotakin kolmekymmentäviisi jalkaa kun sanottiin noita rukiita niin henkeä päälle sitten leikatuksi mutta nyt ei enää ei nyt enää sovi sirppi käteen niin se ei se mikään ollut konsti jotta sitä kaksikymmentäviisi kolmekymmentä jalkaa leikkasi niin tuota päivässä ja se oli siinä kun oli tuollaista kauraa joka nyt meni niittämällä oli viikatteen päällä sellainen karhi rautakarhi niin kerrankin niin tuo on nyt siinä kahden tynnyrin ala ja emännän veli tuli meille sitten ja sanoi pitääkö tämä tulla kaikki tänä päivänä en minä vain sitten kun minä näin ajattelin jotta se on mahdoton niin minä sanoin jotta pitää no niitä sitten se sanoi ja minä koko päivän niitin ja siihen tuli vissiin sataviisikymmentä kokkosta sitten niitä kauroja ja ja ja se tuli se vainio sinä päivänä niitetyksi jotta monta kertaa kun näiden koneiden kanssa takutaan tuolla niin ja eikä se oikein loilaa jotta koneet on prisalla niin niin niin kyllä sitä teki kolme neljä henkeä saman työn kuin nyt koneella saadaan miksi ei tämä ole kovasti kovasti tämä on niin hyvä tämä itsesitova ja ja leikkuupuimuri leikkuupuimuri - kuivina kesinä niin mikäs sen parempi on kuin se nyt työtä helppaamaan mutta eihän nyt kukaan sellaisia päiviä tee jotta seitsemän aikana aamulla mennään työhön ja yhdeksän aikana sieltä tullaan se on nyt ne rupeaa katselemaan jokainen paitsi joka omassa työssään on niin senhän pitää tehdä pidemmältäkin
no niitä nyt oli sitten hyviä ja huonoja työmiehiä mahtoikohan täällä Ilmajoella päin olla sitten mitään sellaisia renkejä tai isäntiä joista olisi juttuja enemmänkin ollut liikkeellä sen - sen mukaan jotta oliko ne oikein mahdottomia työtä tekemään tai eikö ne pystynyt mihinkään
en minä tiedä nuo oikein isännät tuossa niin ei ne mitään tehnyt se oli vain jotta ne katseli niin kerrankin - vaikka se nyt on huono tässä sanoa niin mutta jos vain toimittaa hiljaa sen - niin niin ne oli tuolla Sakkokyröllä Ylinikkolan rengit niin tuota kyntämässä ja siellä oli sitten se oli jokin poikanen ja sillä oli Huttu-niminen hevonen sitten sillä ja ja ja - se oli pehmeää sitten kun se oli hiljan tehtyä nevasta suosta niin se hevonen siellä sitten kompastuili ja kaatuili ja no se meni tupansa katolle sinne ja kiikarilla katsoi ja näki sen pojan ja se pani hevosen aseihin ja niin kuin kiljuva jalopeura se tuli sitten sinne ja minä olin silloin jokin seitsemän kahdeksan vanha ja heti sen pojan tykö ja ja sitä mänttäämään ja ja ja se oli isävainaan kanssa hyvä tuttu sitten kovasti ja ja ja se tuli sitten siihen meidän tykö ja kotoni maa sitten loppui siihen Ylinikkolan maahan ja siinä oli sitten sellainen kytötupa jossa oltiin puolisella ja noin niin niin niin se sanoi siinä jotta keppinikin minä löin siihen poikki jotta nämä nyt on kyllä tällaiseen paikkaan huonoja toimittaa ja mutta sellaista se oli sitten se oli nuo suuret talolliset niin ei yhtään - kyllä ne orjia oli työläiset ehdottomasti mutta nyt ne on kaikki hävinnyt kanssa eipä ole enää ja pakko oli hävitä ei enää saaneet työväkeä
no eikös täällä kuitenkin ollut aikoinaan paljon juttua sellaisista rengeistä kuin Kukkotuppu oli toinen ja
- miksi ei miksi ei niitä ollut sellaisia ja se oli tuo Mäkelän Iikkoo Tuomikylästä ja se kun niillä Ylinikkolan hevosilla sitten ajettiin lujaa ja Iikkoo joutui sitten niin tuota sinne hevosten alle ja Iikkoo kun pääsi sieltä niin sanoi kyllä jos minun pääni tuohesta olisi ollut niin kyllä se hajalle kyllä se hajalle mennyt olisi mutta Iiska vain nousi ja sitten niin tuota sanoi jotta ei minun sentään kuinkaan käynyt vaikka minä siellä reen allakin olin mutta mitäs ne kuormat nyt eihän ne nyt ollut kun ne oli sellaisia todesta niin jotta puolentoista metrin kuormia niin kuin nyt eli siitä vanhasta sylestä tehtiin kaksi kuormaa ja niillä ajettiin sitten todesta lujaa aina niillä niin kuormilla kuin tyhjänäkin ja sitten kun ei ne tahtonut oikein saada nämä isot talolliset leikkuuväkeä ja ja ja heinäntekoonkaan niin sitten ne otti ja myi - myi niitä luhtejansa ja niin kuin puolille tehdä ja sitten siihen värkkejä kuinka monta jalkaa kuinka monta jalkaa kukin huusi sitten leikkaavansa siitä mihin oli huutanut sen alan ja se oli määrä sitten sen ruislyhteen niin se piti olla kahdeksantuumainen ja papeille tehtiin päivätöitä kotoanikin oltiin tälle pastorille Kiikka-pastorille niin aina rukiinleikkuuaikana niin tuota päivä piti olla ja sitten suurimmat talot niiden piti olla rovastille siihen aikaan oli se Rosengren täällä kirkkoherrana

mutta sitten se vissiin lopetettiin siinä jotta kun se Rosengren kuoli niin eikähän sitä sitten lopetettu jotta ei sitä enää ollut niille talollisten niille - papeille tehtävä niitä päivätöitä mutta kun Kiikkalaankin tehtiin sellainen kanervarisunavetta savesta ja kanervista ja mitä kaikkia häneen paasattiin niin meiltäkin oltiin niin ainakin kaksi päivää hevosen kanssa savikranaa pyörittämässä

ja tiilet tehtiin siihen aikaan käsin leipomalla mies istui kranan juuressa ja kun sieltä tuli sitä savea niin ei muuta kuin se katkaisi sen ja muottiin löi ja siinä kaikki minä itsekin olen kolmetuhattakin leiponut päivässä tiiltä ja siinä siinä istunut kranan juuressa no siellä siinä sen tietää siinä oli märkänä sitten ja savessa yltympäriinsä jotta ei paljon muuta kuin silmät kiilsi savesta nythän nythän ei enää tehdä muuta kuin koneet tekee kaikki nekin

mutta - rakennettiinko sitä sitten ennen vanhaan paljon tiilistä kyllä jotta
ei yhtään mitään muuta kuin muurit ei minkäänmoisia ensimmäinen joka on tehty niin tuo Ilmajoen osuusmeijeri siihen ajettiin niin Ylistarosta sitten tiilet Ylistaron tiilitehtaalta ja se on ensimmäinen tiilirakennus täällä se on ollut siinä vissiin siinä vissiin yhdeksäntoistasataa kaksi ja yksi eli kolme kun se on rakennettu se tuo Ilmajoen osuusmeijeri ja sieltä ajettiin hevosilla hevosilla tiilet ja hevosilla haettiin niin Kauhajoelta asti laudat kun ne oli siellä niin halpoja jotta - seitsemänkymmentäviisi penniä oli sellainen neljän tuuman tuuman lauta joka ei nyt ollut aivan puhdasta markan sitten oli viisituumainen se puoli puhdas ja tästä on sinne en muista kuinka pitkä mahtaa olla mutta kyllä sinne hyvästi on niin tuota päälle kahdenkymmenen kilometrin taitaa olla joksikin kolmekymmentä siihen Kauhajoen kirkolle ja hevosilla ne ajettiin kaikki tyynni Vaasaan vietiin ennen hevosilla vilja kaurat ja rukiit ja sitten Seinäjoella rupesi Kaija ostamaan jo eli Laurell kun sanottiin mutta Kaija oli siellä sitten niin kuin ostajana ja Laurilan Mikko ja ja ja siihen aikaan kun minäkin olin kansakoulussa niin kaurat maksoi viisi penniä kilo ja ja ja ruishehto maksoi seitsemän seitsemän markkaa jotta kyllä se oli maanviljelijänkin niin niukkaa se oli rahantulo silloin mutta en minä tiedä ei sitä tarvittukaan sitä rahaa silloin kovin paljon vaatteet kankaat kudottiin kotona ja räätäli oli - kotona neulomassa ja ne tehtiin kaikki niin sanottiin lankaiseksi ennen sellainen joka oli niin kuin nyt sanotaan tätä sarkaa niin se oli lankaista ja sitä sitten niin jossakin Peräseinäjoella meidänkin niin kuljettiin tamppauttaa jotta se sitten oli sitä oikein hyvää - housukangasta ja sitten nuo tavalliset pukuvaatteet niin se tehtiin sitten välistä se oli pumpuliloimista ja toisin ajoin villaloimista ja niin sitä kuljettiin niin likat kuin pojatkin ei ne pässin pökkimissä sitä oltiin aivan eikä eikä eikä noista ulkolaisista kankaista tiedetty mitään ja kovasti kovasti kelvattiin siihen aikaan ei kukaan ilvehtinyt niille mutta mennäpä nyt niin pässin pökkimissä niin pian sitä sanotaan jotta mikähän tuokin on

lampaita oli siinä parisenkymmentä meilläkin aina ja kyllä ne villat tuli tarvituksi kaikki ei niitä ei niitä myytäväksi tullut mutta kaikki todesta tehtiin kotona niin naisten vaatteet kuin miestenkin

no mitähän kaikkia elikoita teillä mahtoi olla sitten
lehmiä oli ja sitten hevosia oli kyllä niitä joksikin kolme oli aina vaikka ei suinkaan niillä nyt paljon muuta kuin kahdella ajettiin mutta jokin varsa oli aina kasvamassa ja sitten siihen aikaan kun sanottiin sanottiin salkoiksi niitä sellaisia härkiä joita leikattiin niin niitä oli sitten välistä kaksi kolme ja härkä tietysti aina ja kun se oli härkä silloin niiden nimi jotta ei ei sitä sonniksi sanottu ja sitten todesta lehmiä niitä oli siinä seitsemän seitsemän kahdeksan